أكثر ضوضاء اللي منحبهاش ومتساعدنيش في النوم هي الحاسة ال الضي نحج نحب عادي نرجد في بيئة مظلمة جدا جدا جدا ويصعب عليا النوم في الصوت المج المز العالي يكون عليَّ مزعج هلبا ولا بكاء الصغار لأنه هيقلقك واجد يقلقك وبتجعد تعد في عقارب الساعة وجتها، الصوت العالي ميخليكش مرتاح للأسف.